Karazana asa: mpampianatra, mpandrafitra, mpivarotra, saofera, receveur, caissier, directeur de banque, conseiller clientèle, directeur d'école, surveillant génere- rale, secretaire, gardien, docteur, infirmiére, sage femme, pharmacien, pasteura, diakona, mpiandry.